في أحد الأيام، اكتشف طفل بابا بغرفته، لم يكن موجودا سابقا! <hesitation> فتح الباب، ودخل في ممر ضيق مليء بالغبار والعناكب، بدء يمشي فيه، وكلما تقدم لقى حص لقى نفسه في مكان غريب مثل عالم آخر. هناك قابل كائنات غريبة ودية، وقالوا له إن هذا المكان هو عالم الأسرى، فقرروا الطفل أنه سيكتشف أكثر، وراح يكتشف أمور ما كان يتخيلها، وكل يوم كان يتعلم شيء جديد.